Tla' le wa' este utz, utz este kinb'an este manejar jun mooto o jun ch'ich' es muy importante jun ch'ich' chwa' porque, porque moto a veces k'olik jab'laj kekoj t'aqwik ahora pch'ich' kimb'eek chpom, ruk', ruk kejnfamilia kon mis kuates njel wa'i pues chwa'.